su nati ya bara mi vir ki kuri, iki thlati, waci ti ka mamshir nker kur ni, ya ndati salaka ki sa, ya ɗena sa uwa wa, yana sa tea wa, daga mwadubun sai mwadubuni anti ya sari, mi tara tsu ki sim ɗiva, amma mwadubu ya ndati salala na ki sa ko yan yani ma mi ndik wathli thela nda dena tsa wasa wa, yasar pani migir tsa wasa ade na liyiwa ik tsili ka mwodubu salala anti yana sa, mi ki sa tsuwa tara tso ya sim diva, mi ki sim divi tsu sai diwar tsuwa kayan ndati mwadubur diwar, divin tsu tara anti nda simari mwodubun tsu yan nthindari ata viya tir na yana sa madara waciwa sai an ya bwati yang da mwadubun kisa ki pu mwodubur mbula na ki sa, mi wada din ki puwa wada, mi wada ɗiwa ki sa mwodudur mbula, an kura sunati yana bara, didipi mbin ko avir ko yan yaa ya dena dametisi ka diviwa mwodubun an susumurna an sunati yana bara har kulin tsu mi wutu mwadubu yadena dametitsi ka diva wa. Mwadubu an kinzi divirna an kinzi imir sana, ko yan ya dena sim diviwa sai mwodubu sukwarinma nda tsinkir tsinkir kirali ki sima amma mwadubun an kura susumurna ndang gal mthin picik kanza, Pur ɗivini sai dai mwadubu ni anti ya dinga sari, mwadubu an ɗivir na mwadubu an sukwarirna, har ashina ik hala akwa, amma tsu mwadubuni, wala an hara pururu yafi kirari, ki sam nya surna, a ɗena harali komai wa ana jakira. Mi sa mwadubu ni tin ya ga kuti kikafu, tin ya kithirir na, ti ya kwa, anti i hir mwadubu mimi vir ki kuri ki wut ki sa, dazi ki jekti kita ki sa, shikenan har ka pahi tiri yakwa sa mwa dubu ni. Sakanɗa ti mthli a ɗi wala kulini ti mthli a diwa, yana kitirtsi pur pinau ki punkir bula tin ya data tasaimni pal ki pu siga naira aur, tin yadinga sa sur na, har ka mwadubu kura, azugu mchi a tiri ik samnya tasa imi pal, amma ndiva tsuwa ya bara divi tsuwa anti tsi a pani sai mwadubu.